والله السباحه حاجة جميلة ممتعه لكن عندي حدود ،يمكن أسبح بشكل عادي بس أوقات العواصف البحرية تخلي الوضع م-معقد ، تشوف أنه من الصعب البقاء طافي مثل هذي الأجواء ،الموج العالي والرياح القوية تزود الخطر طبعا. ومو كل شخص يقدر يتحمل هدا الموقف يعني إذا كانت الظروف مو زينة أفضل إني أبتعد عن البحر وأجلس علي الشط ولا مرحش البحر أصلا.